اشوف اشكو عندي فواكه اجيبم - اقعد احززم وحدي وحدي، يعني مثلا اذا كان عندي تفاح، اقعد احزز التفاح، اثغمو يعني قطع زغيغي، وبعدين اجيب النووم اجيب الغمان، واخلي فوقاتم شوية ملح وشوية ماي وهذوا، بس اثغمم كلتم واخوطم اخبطم